වත්තේ නම් ගස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. <hesitation> ඉස්සල්ලාම කිව්ව හැකි පොල් ගස්, ඊළඟට අඹ ගස් <hesitation> කාමරංගා ගස් <hesitation> ඊළඟට <hesitation> තව <hesitation> මල් වර්ග ඒවත් තියනවා. <hesitation> තව ගත්තොත් එහෙම වෙරළු <hesitation> ඇඹරැල්ලා <hesitation> තව පොඩි පොඩි වගා කරපු ඒවත් තියනවා මිරිස් <hesitation> වම්බටු <hesitation> තිබ්බටු <hesitation> ඒ වගේ ඒවා. <hesitation> ඊට අමතරව <hesitation> කරපිංචා. කරපිංචා. තව පඳුරු විදිහට ගත්තොත් රම්පෙ පඳුරක්. <hesitation> ඊළඟට <hesitation> ලෙමන් ගහක්. ලෙමන්. <hesitation> තව <hesitation> තව තියෙනවා <hesitation> කොස් ගහක්. <hesitation> දෙල්. <hesitation> ඒ වගේ තියනවා. තව <hesitation> ලොකු කොළ පාට දොඩම් වර්ගයක් <hesitation> හැදෙන දොඩම් ගහක් තියනවා. දොඩම් ගස් කීපයක් තියනවා. <hesitation>